Jari punna nukullei injo pakarannu nyahang nu paka sannangi nyahaku pertama ya injo punna ku gaukangi apa kungai ya punna ku a'raki apa nu punna rie apa nu ku a'rakia, punna ku jamai apa nu kungaia, kah punna rannu i tu toaku ammaku riboko riballa a punna apa kura ko kurakkia biasa punna rie kanre-kanreang ku a'raki i na puna maka injo punna mau punna kullei anjong alli kanre-kanreanga rannu nyahaku injo punna rie apa ku gaukang nu biasai ya ku gaukang nu kungai na punna kugaukangi conto na a lampa a golo a lampa a a bulu tangkis injo nu biasa ku kangi ku gaukangan anjo nu ku ngai i. na punna injo kugaukang, rannu nyahaku sannangi nyahaku, ballo ku sa'ring na ballo to' kusa'ring na sannang to nyahaku punna ku jama ku jamangi apa to nukungaia apunna jamang-jamang nu nenge di jama ballo todo di sa'ring, rennu to' dinyahayya haji pakkasia a palagi punna injo nu jama-jamaia Akulle na tanung na bantu-bantu tu taue riboko punna na bantu-bantu intu taue ri boko otomatis injo tu toaya tala sa'ringmi anjama tala sa'ringmi akkareso rennu to intu di sa'ring kunni gara-gara jamangku inni na rie to na ku sa'ringi intu tu toaku riboko re to' na na itte mata tu toaku ri boko gara-gara ringku jamang-jamangya jari punna injo mi njo nu ku pae sumpae <hesitation> pakasannangi nyahaku pokoknya injo pakarannungi nyahaku